Nyande alarba e inaare am un yannde Foftere. Nyande alarba fuf e mi jotto e woro, to mi wodi ngal mi watta mi waɗa. So wala bo mi naatay suudu mi ɗaano.